شوف الحاجة الي مليحة في الشهرة هي المال يعطوك بزاف الدراهم وتروح لبلايص متقدرش تروحلهم بلا ماتكون مشهور وعيوبها انو متقدرش تكون عندك خصوصية وين تروح يعرفوك ووين تروح يعيطولك